Do të përpiqesha me shkrujtë një mesazh edhe me e lidhë pas diçkaje çë mund të fluturojë në ajër, si një pendë o një copë stofi, me shpresën çë era ta çojë deri te dikush. Çdo ditë do të përpiqesha me strategji të reja për me tërheçë vëmendjen.